Ngu thodum nanas muchus pa kama ma dik ka charak ma mali dangua met inamuk da vadi nguathet diva ngua it, ngua thet sa meno bungngum ma mor ngum. Da ngu, ngua methinavuk da bes nguangng a dul. Da ngu nu gu ama rochi aik un met tam na inavuk da, un met save ia ambungngum ma morngum dak un met diva vadi uni ngim ama dul. Un met da un met sa meno bung ngum ma morngum. Dakki varna ngoia uithik du undet dava uni ngimgama dul. Un mair da unangim ia su uni ngim ia sik uni ngim gama dul da uni ngim gama dul. Uni ngim gama dul kuanai. Ambes nangama dul. Sa chule da chule un be a ki var na ngo ia undet, un det save ia ang nga gunan matka dava un fet uni lu. Unima un det save da uni luia kauchi da chai ki kar a chi la thang nga dul ura aiku. Dango dungu kara ngo da bes naguang nga dul. A ngua tet na sotachi chalan. Undet imane da chule da un mun da unmuma. Bela gunan matkasa kiave ki var ia ki sa kiai kima kila thama athalungngumia angnga dul nga ve ura chai ku. Da ngua mair pathamgi da kia met sa gal kama chulumga. Da chia met da chi varasia aikilu kilu athama thalaungmia, angnga dul nga ve ura chai ku. Kia met da chia lu atha talaungum da ambes na nga ma dul masa. Sa chule da chi kar na ngo ia bes na thangnga dul. Da lthik da sa sik aingo choki dangua thet da ngu su ma ngua thet ngu luia aingodabes na guangnga dulura sik guangnga dul, sa chule da ngua vara ngua matha munia aukda ngua thet, da ngua theth da ngu lu sa ngua met du nguama. Ngua met sa ngua met sa gal kamaku lumga da ngua varna cha ia i da ma maria ai ngngochoki, ngua met da ngua mut kama ngua met da ngu lu go ma thalangnungum ia nga dul ngaveta ura chuai ku. Ngua met da ngua, ngua met du ngua mat kama, ngua met sa gal ka kulan ga da du ngua, ngua lu guma thalungngum sa ngua lu ama dul. sa amarglum ngoia mali du der da angabes na unnga dul. Sa amarglum ngoia mali du der da angabes na un nga dul. Dak avi kda malka timega pik du un met sa ma kai ku. Un det doki samaria gisnea unmum bakama un, un met du un mun bakama dul ma kisnia tha mungeth sa ve mu gu thalang ngum. Kulesa ngua var na chi ia a da da mamar sa una tlung una dul tai thung dik da ngua thatma ngeth diva chisnia baun. Do choki ambes mamar a dut ptha ngo na chama kama ithung ava bi chai maki ngua tugus nung ia ngua lu da met avi chai da am bes na unangnga dul. Diva sik kisnea uni bon dum bauthanga mesmes ura uthi vodum ba uthangnga git divas chule sa savavet dava sik uthet sama kama sunaski dak avi chai da choki ama morka marik ma cha churaut da chavon ut ta chama dul ava bi chai ma choki un met do kos sa ngua lu ngeth du chule da ngua math a ngeth doki. Ngua vongi, doki ngua matmet de ngua vongi natha duliglem dungar nichi chia chaet de chi vodam batheva mesmes. Doki ngo choki. De ngo met de ngua ma ngua tuguesneng chia bes mamar chia det pathango thechama ma <hesitation> chununga avapik chia mali chama morka avapik ma chamu bachama morka nigiadrem chia chama morka dechevicha avapik ma cha tuchama agit baut. Ut dangebes mamar ma mauthamusneng da bes mamar chia una musneng chia chlan mania. Utet da angebes mamar chia morka da ngebes chia cha nama, cha nama det pathacha themut chai thauseng sevetha utchia chaln chia pa mamuchucus chlan chia angebes na authanga git de cha tath ngatham ut.